˂Hesitation˃ jukurei oime mopeti ara ˂Hesitation˃ ruesa nde que ivi jendi opupu oporo poro etei oime ndipo mbae jokope jaeramoko kua mati güi ko yaesa ovoro voro, jendi estei oyekua mati güi.